كنت أتمنى أن أكون مؤلفا مشهورا على أن أكون ممثلا مشهورا، لأن المؤلف يعيش طويلا حتى يعيش بعد مماته ت' تضل ذاكرته الناس يذكرونه بالكتاباته وبكل أعماله، أما الذلك الممثل لا يمسل إلا أشيأ وتعد معضمها تافهة لا تفيد المجتمع بأي شيء.